E al e dificil, ma cuandi a ie 'na dificultà venta cerché d'afruntela, ëntà guardela ën faccia cum a s'dis, alura cuminciu a cuncentreme <noise> m'ëmpegnu, cercu dë truvé dë sulüsiun, se l'ai cuai amis che pölu cunseieme parlu cun lur e magari a pölu deme 'na sulüsiun